हमारे देसों दे बहुत सारे पक्‍ची माननीय। कू जे पच्ची के नाम भी पोता न एंटी कि का होन तेनु के नाम या देखनोक भी बोडे बोडे होन। पीआर ईबे किमी गी होई काहे से कि जो साल 5जी नेटवर्क के कारण किमी रे होंदे लगी।